komið sæl kjaramálin eru í kastljósinu þessa dagana og ljóst að stefnir í líflegan vetur samningar á almennum markaði losna um áramótin og hjá háskólamönnum í mars það er nýtt fólk í brúnni hjá félögum eins og Eflingu b s r b og v r og tónninn í umræðunni hefur breyst hann er orðinn heitari og róttækari en áður sumir nýju

hafa endurvakið hugtök eins og auðvald og arðrán og kröfugerðir Starfsgreinasambandsins og v r hafa vakið háværar umræður og nú eru nýir tímar

hjá heildarsamtökum launafólks á hinum almenna vinnumarkaði Alþýðusambandi Íslands á morgun hefst þing sambandsins og á föstudaginn verður kjörinn nýr forseti a s í tvö eru í framboði þau Drífa Snædal og Sverrir Mar Albertsson velkomin þið bjóðið ykkur bæði fram til þess að leiða verkalýðshreyfinguna inn í þennan erfiða vetur og áfram ég ætla að byrja á því að spyrja ykkur hver eru stefnumál ykkar eða

áherslur og byrja á þér Sverrir já ég hérna mér finnst mikilvægt að við förum aðeins í grasrótina aftur og reynum að safna liði skipa okkur í fylkingar Alþýðusambandið

hefur legið undir miklu ámæli síðustu ár

og verið gagnrýnt harðlega og mér finnst við pínu hafa

tengslum og trausti við okkar félagsmenn mér finnst mjög mikilvægt að við endurvinnum það það er líka í þessu sambandi vert að minna á það að Alþýðusambandið er breiðfylking úr öllum stjórnmálaflokkum og mörg lífsviðhorf og annað slíkt

ef við erum að fara í átök eins og kannski er útlit fyrir í vetur það er mjög mikilvægt að það sé einhver einhver sameiginlegur tónn hjá okkur að menn finni sinn sannleika

eignarhald á þeirri kröfugerð sem er verið að gera þannig að ég held að það sé mjög mikið

starf framundan í að samræma krafta okkar og skipa okkur saman í lið akkúrat Drífa hvað leggur þú áherslu á já ég tek undir það með Sverri að það hérna þetta með að finna samnefnarann og það er kannski það sem þingið mun ganga út á næstu þrjá daga

nýr forseti verður svo nestaður með og ný forysta inn í inn í næstu tvö árin síðan er ekkert skrítið að það sé mikil ólga á vinnumarkaði og í verkalýðshreyfingunni því þær kjarabætur sem við höfum samið um og nú síðast tvö þúsund og fimmtán þar sem allt átti að fara í kaldakol ef að gengið yrði að kröfum okkar en þær kjarabætur hafa verið teknar til baka á öðrum sviðum ég meina framlög til húsnæðisbóta barnabóta stór þannig að álögur á

lægst launuðu og millitekjuhópa hafa hækkað og þeim hefur verið létt á þeim hæst launuðu við höfum séð ofurlaun ríkið hefur farið fremst í flokki með því að hækka laun stjórnenda og efsta lagsins

þannig að það er ekkert skrítið að það sé kraumandi ólga af því að þær kjarabætur sem við höfum verið að sækja síðustu ára hafa ekki sér í umslagið minnast á húsnæðismarkaðinn þannig að það er ljóst að það eru miklar væntingar og háar kröfur og það er gott þetta verður vandasamt verkefni og spjótunum verður mjög mikið beint að stjórnvöldum því að ef að þau hefðu staðið við sitt og þá er ég ekki bara að tala um það sem var samið um með stjórnvöldum stjórnvöldum á sínum tíma heldur bara að búa hérna til sæmilegt samfélag að þá þá værum við í annarri stöðu í dag meinarðu þá að þið komið að miklu leyti til með að semja við stjórnvöld eða leiðir til að leysa deilur það hefur yfirleitt alltaf verið þannig að stjórnvöld hafa komið inn í kjarasamninga á einhverjum tímapunkti liðka fyrir síðast var samið um húsnæðiskerfi nýtt þannig að þó að það sé það er ekki a s í sem gerir kjarasamninga heldur eru það aðildarfélögin og eftir eftir atvikum landssamböndin þó að það sé við samtök atvinnurekenda að þá það er dálítið ódýrt sem við erum að sjá núna yfirlýsingar frá

eins og fjármálaráðherra þar sem er verið að vísa til ábyrgðar verkalýðshreyfingarinnar að framferði stjórnvalda og framferði stórfyrirtækja og annarra slíkra síðustu

mikla reiði og maður kannski getur sagt það sem sameinar okkur í dag er þessi reiði að taka þessa reiði og beina henni í einhverja uppbyggilega átt en það er mjög ódýrt að menn komi núna þegar þegar að

forstjórar ríkisfyrirtækja hafa leitt launaþróunina menn eru að borga sér milljónir á milljónir ofan í launaauka og vísa svo

forysta verkalýðsfélaganna eigi einhvern veginn að sýna ábyrgð nú er það bara komið þannig að við segjum

nei nú skulið þið líka koma með lausnirnar þið getið ekki bara tekið og tekið

ábyrgð á því sem þið hafið gert akkúrat þetta þing á morgun það er haldið eftir að Starfsgreinasambandið og v r

kynntu kröfugerðir sínar fyrir viðræðurnar framundan og þessar kröfur hafa vakið töluverða athygli það er óhætt að segja það þarna er meðal annars krafist það þýðir með öðrum orðum að byrjunarlaun hækki um hundrað og sextíu þúsund krónur á tímabilinu og þarna eru fleiri ákvæði

kröfur hafa fengið blendnar viðtökur leiðarahöfundur Fréttablaðsins kallaði þær sturlaðar drífa þú ert framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins núna þessar kröfur sem þið settuð fram eru þær raunhæfar sko það er alltaf verið að tala um kostnaðarmat og nú erum við rukkuð um kostnaðarmat það sem við höfum gert

að búa til kostnaðarmat launamannsins kostnaðarmat launafólks hvað kostar að lifa og hvernig svo sem við reiknum okkur fram og til baka þá getum við ekki séð það að þessi þrjú hundruð þúsund kall sem er lágmarkstekjutrygging í dag eftir sex mánuði í starfi að hún dugi fyrir framfærslu fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund kallinn nær því kannski og ég segi það er frekar óábyrgt af verkalýðshreyfingu að fara fram með kröfur sem duga ekki

fyrir framfærslu þar liggur okkar ábyrgð og það væri nú virkilega frábært ef stjórnmálamenn fjármálaráðherra hagfræðingar og leiðarahöfundar myndu taka mið af þessu kostnaðarmati hvað kostar að lifa og koma með lausnir þar í stað

að kalla þessar kröfur sturlaðar því þær eru ábyrgar og í raun það eina sem verkalýðshreyfing

getur gert já akkúrat að sjálfsögðu styð ég þessar kröfur ég meina verkalýðsfélögin hafa lagt fram sínar kröfur og við stöndum öll á bak við það og við höfum alla vega í því félagi sem ég kem frá Afli starfsgreinafélagi við stöndum alltaf með félögum okkar ef við erum við erum þar í hóp og það er eins og Drífa sagði sko þetta þessar kröfur byggja bara á mikilli reiði fólks sem hefur orðið orðið áhorfendur að því sem hefur verið að gerast

hérna síðustu ár það er þessi stóra skattatilfærsla þar sem að skattar hafa verið fluttir af hátekjufólki og yfir á lágtekjufólk og það er hreinlega ekki ábyrgð verkalýðsfélaganna núna að fara eða formanna verkalýðsfélaganna og fá félagsmennina til að sætta sig við þetta forsætisráðuneytið fékk Gylfa hagfræðiprófessor til að skrifa skýrslu um kjaramálin í sumar þar sem hann sagði að svigrúmið til launahækkana væri fjögur prósent og að hægt væri að bæta kjör

fólks með ýmsum öðrum ráðum en að hækka kaupið ég ræddi við hann í dag og spurði hann hvernig þessar kröfugerðir litu út í samhengi við þessa skýrslu

skiptir mestu máli er

lífskjör fólks fari smám saman batnandi og það þýðir meðal annars að kaupmáttur fari og það er hægt að bæta hann á ýmsan annan hátt eins og til dæmis með því að húsnæðisverð hækki ekki eins mikið eða lækki sérstaklega á litlum íbúðum því húsnæðisliðurinn vegur mikið hjá þeim sem lægstu launin hafa svo þá er hægt að lyfta lífskjörum á annan hátt

með því að minnka þann kostnað með breytingum á

skattakerfi og svo framvegis en það er hins vegar ekki hægt að bæta lífskjör einnar þjóðar bara með því að við semjum okkar á milli um að hækka

öll laun í landinu um því lífskjör fara eftir framleiðni vinnuafls útflutningstekjum viðskiptakjörum og svo framvegis og ef við ætlum að hafa lífskjör sem hækka meira heldur en þessir þættir segja til um þá höfum við krónuna okkar og hún lækkar þá bara í virði og hver króna verður þá minna virði þó við fáum fleiri krónur í umslagið svo spurningin er ekki um það hversu margar krónur við fáum heldur hvað við getum veitt okkur sem fer líka eftir því hvað við getum keypt fyrir hverja krónu svo ég held að ætti að reyna að lyfta lífskjörunum á einhvern skynsamlegan hátt smám saman sérstaklega í ljósi þess að laun hafa hækkað um tugi prósenta síðustu ár sem er alveg fáheyrt í okkar heimshluta og kaupmátturinn vaxið gríðarlega mikið en það virðast einhverjir hópar hafa orðið þar út undan og þá um að gera að reyna að hjálpa þeim

hópum en

setji ekki allt á annan endann svo ég held að í öllu þessu starfi verði að reyna að byggja það á einhverjum staðreyndum og einhverri þannig hugsun þannig að útkoman muni bæta kaupmátt launa en ekki bara rýra kaupmátt hverrar krónu nú hefur svona svolítið borið á því í umræðunni að þeir sem hafa haldið því fram að að miklar launahækkanir núna á þessum tímapunkti geti sett

við að segja alvarlegt strik í reikninginn aukið verðbólgu og fellt krónuna að þetta sé einhvers konar heimsendaspár eða

hræðsluáróður hvað finnst þér um

er enginn heimsendir þó krónan falli þá bara við fáum hærri laun í krónum og getum keypt minna fyrir hverja krónu en það sem gerðist sko tvö þúsund og fimmtán þegar var samið um ansi brattar launahækkanir var að olíuverð á heimsmarkaði stórlækkaði fór úr hundrað dollurum í fimmtíu sem þýddi að flugfargjöld gátu lækkað sem stuðlaði að því að

varð allt í einu miklu ríkara tekjurnar jukust samtímis og var samið um hærri laun svo það má segja var heppni að lífskjör gátu batnað á þeim tíma

þess að eitthvað svipað muni gerast á næstu tveimur til þremur árum að olíuverð muni hrynja það er þvert á móti á leiðinn upp flugfélög eiga í vanda það er en það getur auðvitað eitthvað gott gerst en það er ekki hægt að reiða sig á

er þá betra að hérna fara aðeins varlegar drífa þarna segir Gylfi Zoega það er ekki það væri ekki víst að við yrðum svona heppin aftur að við fengjum inn svona

hvalreka eins og eins og ferðamennina er ekki ljóst að það verður verkefni næsta forseta a s í að auka kaupmáttinn að bæta kjör fólksins lífskjörin frekar en endilega að hækka laun já alveg örugglega sko þetta fjallar um lífskjör þetta fjallar um að geta lifað af laununum sínum þetta fjallar um að geta lifað sæmilegu lífi og verið

með einhver lífsgæði bæði utan

innan vinnu en það sem er alltaf gengið út frá þegar koma kröfur er að þær muni fara upp allan stigann og að þeir

taki þá jafnvel meira og það er það sem gerðist með launahækkunina síðast að það einhvern veginn fengu hvað á maður að segja

þeir hæstlaunuðu klifruðu upp á bakið á þeim lægstlaunuðu til þess að fá meira og við sjáum jafnvel sko mesta launaskriðið í efstu stéttunum nú með nýju fólki í verkalýðshreyfingunni eru að koma nýjar lausnir og nýjar tillögur og eitt af því sem hefur verið rætt er að vera með einhvers konar

þannig að það væri þá hægt að segja upp kjarasamningum ef misréttið eykst verulega

eru nýjar og spennandi hugmyndir og gætu komið í veg fyrir það að við séum alltaf að lenda í því að þegar við ætlum í alvöru að fara að semja um laun hérna á Íslandi sem eykur lífsgæði fólks að þá verði aðrir

og frekari til þess að hrifsa þá launahækkun til sín og eykur þá misréttið þannig að auðvitað er þetta verkefni og þetta verður verkefni þingsins núna næstu daga að ræða sig niður á einhverja í dag eru lágmarkslaun háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna fjögur hundruð og sautján þúsund krónur krafan um lágmarkslaun verkafólks að þau fari upp í fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur hlýtur að leiða til þess að háskólamenn fari að brýna hnífana

þegar samningar losna hjá þeim í vor er þá ekki þessi vítahringur kominn af stað erum við þá ekki búin að ýta öllum

samt þetta er dálítið veikt lægst launaða fólkið á landinu og mér finnst mér finnst það frekar ómerkilegt og hérna ef að við gerum kröfu fyrir hönd okkar félagsmanna að við eigum þá að vera að bera ábyrgð á einhverjum efnahagslegum meina voru menn þá ekkert að pæla í þessu þegar

peningum hérna eins og jólasveinninn og hvað með þegar þegar að almenningshlutafélög eru að greiða launaauka og annað slíkt eru menn þá ekkert að pæla í þessu en síðan eigum við að segja já heyrðu við ætlum að bera ábyrgð á þessu öllu saman já en er ekki eins og Gylfi sagði takmarkið það að kaupmátturinn aukist frekar að sjálfsögðu en við verðum að muna það að allt vald Alþýðusambandsins kemur frá aðildarfélögunum

sem slíkt hefur ekkert vald það eru aðildarfélögin það eru samninganefndir aðildarfélaganna sem fara með allt vald auðvitað er það rétt sem Gylfi sagði stjórnvöld geta komið hérna að málum og reynt að ná fram sátt það þarf að taka á málum eins og þessum skattamálum húsnæðismálum þetta eru bara mjög brennandi málaflokkar en það þýðir ekkert

við verðum að fara að loka þessu drífa bara svona að lokum er ekki ljóst að að svona launahringekjan er farin af stað ef það fer allt eftir viðsemjendum okkar það fer allt eftir í hvaða lausnum við hugsum og og hvernig við lendum þessu eins og ég segi það eru ýmsar nýjar hugmyndir og nýjar lausnir á teikniborðinu þannig að það verður bara stóra verkefnið og það er enginn að segja að þetta verði auðvelt

verkefni

við verðum víst að segja þessu lokið hér í kvöld ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og óska ykkur góðs gengis á þinginu á morgun en það er ekkert Kastljós á morgun vegna í handbolta en við mætum aftur til leiks á fimmtudaginn klukkan nítján þrjátíu og fimm eins og venjulega verið sæl